أيوه طبعا هتفضل كل ما تكبر <noise> تعرب حاجات كتير، وتعرف حاجات اكتر، فهتبقي الدنيامعقده اكتر، كل ما عرفت كل ما زاد التعقيد، تناسب طردي، فطبيعي.